أيوا التعليم مهم جدا للمجتمع، التعليم هو أساس تطوير الأفراد والمجتمعات، لإنه يعزز مهارات والمعرفة لما يكون عند الناس تعليم جيد يقدرون يساهمون بشكل أفضل في الإقتصاد ويحسنون من مستوى المعيشة، كمان التعليم يساعد في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، ويشجع الناس على التفكير النقدي وإتخاذ قرارات صحيحة.